Ee, <hesitation> xúge̱ꞌ ma̱tha̱n rí drégo̱o̱ <noise> mbá rí gíꞌdoo guéño tsiakhe̱ mi̱kho̱ xa̱bo̱ tsíí najáñuu o jndo tsáa má ma̱goo mi̱kho̱, ikhaa ñajuun yaꞌduun xtíla̱, yaꞌ-mbáa xtíla̱ tsíí, o sea, xtíla̱ wa̱ꞌxaꞌ, o ndámbáxtá tsíí xóó tsíngutiga̱a̱ xóó, tsíꞌne xndú, tsúꞌkho̱o̱ mi̱ga̱a̱, <noise> nagaꞌá xa̱xa̱ yaꞌdii̱n mi̱kho̱ xa̱bo̱ tsí, sea, má rí najáñuu xa̱bo̱ o má ríí, xa̱bo̱ má jndo náá má tsí ma̱goo me̱kho̱ ne̱, yaꞌduun miꞌxá mi̱khui̱i̱, <noise> ga̱jma̱á nagaꞌá ne̱ dí ginii, ni̱ñ <hesitation> a, mi̱khui̱i̱, ma̱ga̱a̱n ne̱, yaꞌduun. Ginii kun- níkhú mi̱ga̱wóo rí i̱ꞌwá kho̱ ma̱goo mi̱khui̱i̱. Xúꞌkho̱ mangaa ma̱ꞌne xa̱bo̱, mangaa rí, gúwan, gúwan xno̱jndo̱, ethan xa̱bo, rí ma̱ꞌne ríí mi̱ga̱ ne̱. Ma̱we̱je̱ jyi xíí, ámba̱ rúꞌkho̱ me̱ꞌno̱ ne̱, ná rí inuu tse̱no̱. Mba̱ꞌwoꞌ, mba̱ꞌwo̱ ámigu ne̱, ma̱ꞌne gúwuun ne̱ ma̱ga̱jnúu xtíxúu ne̱, mi̱tsuwáá ne̱, mi̱ga̱ ne̱ mangaa. Gúwan ixí ndí, ithan xa̱bo̱, kuaꞌnii mbiꞌyuu gúwan rúꞌkho̱. Géꞌdoo tsiakhe̱ gúwan rúꞌkho̱, porque ixí mindí ñajuun naꞌne gúwuun. Xkuanii ma̱ga̱a̱n mbáa xa̱bo̱ tsí najáñuu o xa̱bo̱ má tsí níꞌngo̱o̱ niñajun, <noise> mbá ne̱-mbáa xa̱bo̱ <noise> tsí ni̱káñajun, níꞌngo̱o̱, nikhá nakoo, <noise> ma̱goo ma̱ga̱a̱n yee- gúwan rí naꞌne kho̱, sea má yaꞌduun xtíla̱ ma̱goo ma̱ga̱a̱n. Xkuaꞌnii ñajuun rí- rí ríga̱ ná rí xuajñaxo̱ꞌ, ikháanꞌxo̱ꞌ jyoꞌ, <noise> rí gíꞌdoo tsiakhe̱ naꞌ-naphóxo̱ꞌ ikháanꞌxo̱ꞌ. Xa̱bo̱ tsí néꞌngo̱o̱ tsí najáñuu kri̱ga̱a̱, ndaꞌyóo ski̱yu̱u̱ꞌ xuyuu, a̱ꞌdácha̱tá tsí apena ndáxi̱i̱, <noise> tsúꞌkho̱ mi̱ga̱a̱ mi̱khu̱u̱ xa̱bo̱ tsúꞌkho̱. E̱ndo̱ó xí <noise> ndawa̱a̱ a̱ꞌdáchátá rá, díne májáan mangaa, <noise> nda̱a̱ rí májáan, dí e̱ste̱e̱ me̱ꞌno̱ ixí, ixí xkuaꞌnii me̱ꞌno̱ rúꞌkho̱ náa awúun ná inuu tse̱no̱, me̱ꞌno̱ ixí, buína̱ me̱ꞌno̱ ist- ixí rúꞌkho̱, ma̱ga̱jnúu múan, gúwan itsúu ma̱gu̱ma, ma̱ga̱j- ma̱g <hesitation> a khaꞌwu̱u ixí rúꞌkho̱ xí wámba̱ niguaꞌno̱ ne̱ buéna kunundu rá, ra̱ꞌkhá máꞌ xí kunundu guéño, ma̱ge̱ꞌdoo itsúu ne̱ wáa. <noise> a̱ꞌkho̱ rá, xí niwámba̱ niguaꞌno̱ <noise> ne̱ rá, a̱ꞌkho̱ rí ma̱ga̱jnáa xúgíí xtóo ixí rúꞌkho̱ dí gíꞌdoo kho̱ ma̱ga̱jnáa xtóo, puro a̱kui̱in ne̱ ma̱wanúu. Xí niwanúu má a̱kui̱in ne̱ rá, a̱ꞌkho̱ dí ma̱guaꞌan, ste̱e̱ ne̱ mi̱ga, <noise> awúun mbá daan tsígo̱ꞌ noxe̱ꞌ, a̱ꞌkho̱ ma̱wa̱ꞌan ixí rúꞌkho̱ mi̱ga̱. Fuerte naꞌga̱ ne̱, mi̱ga̱ ne̱. Xí na̱gi̱ꞌdu̱u̱n má najráꞌán ne̱ nagaꞌá rá ne̱ rá, xómá e̱tha̱nlaꞌ jáma̱ witsu majun minuto, dí ni̱gi̱ꞌdu̱u̱n najráꞌán ne̱ nagaꞌá, ándale, ma̱ga̱jnúu ikhaa gúwan rúkho̱, ma̱ga̱jnúu rúꞌkho̱ <noise> mbá xu̱wa̱á m̱janáá xa̱bo̱ najáñuu kri̱ga̱a̱, ma̱ga̱a̱n, mbayáa ski̱yu̱u̱ꞌ xuyuu, <laughs> pero najráꞌán nagaꞌá ne̱ ñúꞌún, witsu majun minuto di nagaꞌá ne̱ kho̱, ma̱janáá xa̱bo̱ tsúꞌkho̱ ma̱ga̱a̱n. Tsí najáñuu tsí néꞌngo̱o̱ mba̱yáa la ski̱yu̱u̱ꞌ xuyuu̱, a̱ꞌkho̱ májáan ixí xíndí, me̱ꞌno̱. Rúkho̱ ma̱gu̱ma gúwuun ma̱janáá xa̱bo̱ tsúꞌkho̱, ma̱ga̱a̱n, kajngó mbayáa̱ la ski̱yu̱u̱ꞌ. E̱ndo̱ó xí tsíyaaꞌ átha̱ne̱ rúkho̱ rá, i̱mba̱ rí ma̱tha̱ne̱ mbu̱jwáaꞌ, majan, xí ríga̱ majan. Me̱ꞌno̱ majan, buína̱ kunundu me̱ꞌno majan rúꞌkho̱ ná inuu tse̱no̱, awúun molino mba̱a̱ ná neno̱ ne̱. Xí wámba̱ niwaꞌno̱ ne̱ rá, a̱ꞌkho̱ rí mbi̱ꞌyá mbá bólo̱o̱ ñu̱u̱, bólo̱o̱ ñu̱u̱ rúꞌkho̱ ma̱gu̱ma ꞌxí bólo̱o̱ ñu̱u̱ rúꞌkho̱, buína̱ ma̱gu̱ma ꞌxí ne̱, mbá xu̱wa̱á ma̱tsowoo ne̱ khín, ma̱ga̱jnáa ambóo ne̱ janíí. Mbá xu̱wa̱á eyoo ñu̱u̱ rúꞌkho̱ ma̱janáá xa̱bo̱ tsúꞌkho̱ ma̱ga̱a̱n mbayáa xu̱u̱ꞌ, ma̱ta̱ꞌa̱a mbayáa la ski̱yu̱u̱ꞌ xuyuu̱. Rúꞌkho̱ májáan, ma̱janáá xa̱bo̱ tsí najáñuu tsí néꞌngo̱o̱ kri̱ga̱a̱, mbayáa la ski̱yu̱u̱ꞌ xuyuu̱. Ra̱ꞌkháa ma̱gajiꞌyáa̱ ma̱janáa̱, ste̱e̱, vitamina náa inuu doctor, ra̱ꞌkháa rí, na̱nguá. Rúꞌkho̱ ma̱janáá xa̱bo̱ tsúꞌkho̱, yaꞌdiin xtíla̱, <noise> o ixí xíndi me̱ꞌno̱ ma̱ꞌne gúwuun rúꞌkho̱ ma̱janáa̱ ma̱ga̱a̱n. Xí na̱nguá, khaa ñu̱u̱, rúꞌkho̱ ma̱gu̱ma ꞌxí ma̱janáa̱, mbá xu̱wa̱á iyaríxa̱ꞌ rúꞌkho̱, iyoo ñu̱u̱ rúꞌkho̱ ma̱janáa̱ ma̱ga̱a̱n, rúꞌkho̱ ñajuun thana rí mbayáa la xu̱u̱ꞌ xa̱bo̱ tsí najáñuu, tsí néꞌngo̱o̱. Ga̱ꞌne má a̱ꞌgo̱ tsi neꞌne xuajen mbo̱ꞌ. Nigíꞌnuu guíñuu neꞌne xuajen, rúꞌkho̱ ma̱janáá a̱ꞌgo̱ tsúꞌkho̱ ma̱ga̱a̱n, rí mbáyáa la xu̱u̱ꞌ, mbayáa la ski̱yu̱u̱ꞌ. Mbá xkuaꞌnii má dí na̱tha̱nꞌlaꞌ jún. Rúꞌkho̱ ñajuun thana, dí thanuu xa̱bo̱ tsí néꞌngo̱o̱. <noise>